Raha alahatra <hesitation> amin'ny fanatanjahantena hafa dia <hesitation> ny baolina kitra no <hesitation> tena ankafizin'ny olona any aminay ny <hesitation> mijery azy. Avy eo ny <hesitation> baskety, ny volley, ny rugby